Mɨ wɨraakpǝ nóh ko kpɨ wǝ wǝ́ mɨ we noh ko ŋ ko fuu aɖɛ mɨ ŋ re sɩkayǝ kotokuwǝ tǝ aɖɛ ŋ́ ko fuu tuwǝ bɔŋ tuwǝ we ŋ́ no ko fuu mɨŋ tusiiriwǝ aɖɛ ŋ́ nóo koru eye kɛɛnyɔŋyǝ rɛ ceŋceŋ amaa kɔsɩrapǝ wɨ la lɛ náa sɩɛ kɔ mɨ lɔɔrǝ fɛɛ aɖɛ ŋ́ nǝ pɨlɨ kotukuwǝ tǝ amaa yi.